देखो सा हुकूम आपा बात करा का अक छलनी हुया जाकी छोटा छोटा काना ना तो छन देवां। और मोट काना ना अलग कर दिया हवा ऐनो मतलब ऊ हवा हा का छलनी उ मोटा काना और छोटा कान ना अलग कर या करा हा। छलनी उ कचरो और दाणा पर्टक कर या करा उनु आ हवा का मोटा कान छलनी रा मैन और छोटा कान नीचे निकाल जवा हा।